हाँ शरीर मा ताकत बढ़ोन का वास्ता कुछ ख़ास चीज खाये जे सकदिन, अंडा मछली मांस दूध और दूध सी बणाया उत्पाद ताकत का वास्ता बहुत फायदेमंद होदिन, सबूत अनाज फल काजू खट्टा फल भी शरीर मा ताकत बढ़ोदिन।